<hesitation> Loko loko ôranzy, ôranzy zany arô de tonga defa hoe mazava ho azy fa lokona lokona voangy masaka zany; lokona manga masaka zany, de loko hoe sara zany aminahy hoe ôhatra hoe tonga de hoe zavatra azo oanina, misy sirony hoe mamy, zany ny fahafantarako hoe loko volomboasary zany, ôranziôranzy zany zavatra voangy masaka, mamy.